أول حاجا خذ كل طرف مالخيط بيدك, وبعدين عديهم فوق بعضهم, باش يكون عندك حرف إكس, بعد ما تعديهم, خذ لحبال من تحت حطها في الفتحا الثانيا اللي عملتها, وبعديك شد الخيط مليح, وبعدا إعمل نفس الشي في الجها الثانيا, وفالآخر أربط الحبل على شكل عقدا, باش ميتحلش من جديد, وتقعد هكاكا, وما يصيرله حتى شي.